أفضل وسيلة للسفر؟ أفضل السفر في القطار. لأنه مريح وفيه وقت للإسترخاء. أحب المناظر اللي تطلع لك وانت ماشي، وتحس إنك جزء من الرحلة نفسها.